Bus stibu komid chenná nak nak c̲h̲inak ngid ngid krioy gunu nak gusto chenná, or lë'ná c̲h̲ow axta chop plat kald c̲h̲aná ngid ngid krioy.